E ke menaxhuar vërtet mirë atë situatë... u impresionova nga qetësia jote dhe aftësia për të marrë vendime të shpejta. Jo të gjithë do të dinin të mbanin qetësinë në një moment kaq të vështirë. Përgëzime!